كنت أحب دايمًا مادة العلوم، لأن دايمًا فيها أشياء تخلي دماغي يشتغل ويفكر، فيها أشياء عن جسم الإنسان الجهاز الهظمي والتنفسي وسبحان الله كيف الله خلق الإنسان ب في في هذا الدقة والتفصيل، فيها أشياء تخلي العجل يفكر سبحان الله كيف أن الله خلجنا في أحسن تقويم فعلًا.